rei sa na lo'on nia au rate eu ni'a wa ute lou mite lae eu ulue ha'a niele lo silelene lae eu sakae sakae lie re tina atere na matane bisa eu sakae yatu'a nasiae kalue matae berati nanae kalu tam berati kulie kulie a'asu kalu kulie masae berati nanae nanae tae sa'a lae sa'a lae ehu sa'a lae tae hutue hutue ue ta'e sama samae lo walia'a sama samae ehu ta'e situnulo i an i an ya kasibi se tandan se lo tiaman ru tiama pare ta'e aka inie inie mite sa e papae ae huai mite e an apalawae muturu muturu lau orasi telu ata tae pura'a helu epu ra'a lau mite tutu tae. <hesitation> papae ae huae helu ae huae mesa ka'u tane kae ae huai a pa olo ya ae huae inie da'e ka tui tui, tui tui mite epuralo mite le eni awera eni a e'an e'an tae eu apalawae muturu muturu lau mite lae tae ni'a wera helu eta nesa lo ma'anea wera mane tae makae malayane malayane sa kalu ina ate matane nia wera kalu taun sa emutu ra apalawa mite matane ni'a wera helu imesa e'an tupuane kalu eu ulue bole kalu ulue tam sa bisa mo sa taa'm kalu pas pas sea retina ate berati bisa tunue se siaya tu ase ta'e akania nia sae tutu mareresa lou mite bisa apalaua taa'am barang apalaua sau muturu. Muturu lau mite matane eu nia re wera helu e amua olama waaele amua mitale amua mitale eu ta palawa sa nia re lawae lo muturu muturu sau lama nunuere wei aire wei lau apalawa helu tae nia wa'au tese hahu se malayane nae pokoehelu lau mite nia reuwera helu apalawasae muturu turus olama re lawae yaka wai loi lipia wai loi niele rewei tae kalu haka asu asu sa nia wera so apalawa se mite sae nia rewera mane wera sa kasibi se rabus lo'ue kalu mo saiyane tae orabus lo'ue lore weram reo rot otae o lau ela e eu yae olama weselo nia wa aute se malayane kalu e ete rewa aute sa berati bisa e loite an kalu tam sa werasa tam mere yo intensa seme elu e eu nia rewera. Inten helu sa seme helu eu nia re'e wera tae <hesitation> atore re redirio tae inten elu sa aka hahu he'u nua unua unua unua lawase unua nanse kasibi se wemesa lore a'aneleo ra'apalawa sae muturue muturue olama <hesitation> kanare lehuia hatu lehuwia ta'e emite eu eu nia re a'a nele helu mite seme helu mite helu sa kasi siae ta'e iane menio semesa inten seme inten semere au mesa <hesitation> tu'u lawa reren.